Itiesi kiba yɔ alɛ, abatsi ɛkʋ vʋ wani ibevʋ ɔvlɛ ibadʋ ɔni yaka ɔsiɛ ayalʋ wani ɛku wani kebevʋ ɛkʋdʋ wani ibevʋ iba kpɔlɔ ki ibaɣa nu ɔlʋbe wani ma ɔlɛ kabadʋ aɣla kami nʋ ivlitsɛli kebe kebe kele lɛ kibadʋ aɣla nʋ ivlitsɛli le kɛ ɛtsɛsoɛ mʋ udʋnʋ alo ɛfʋkele ɛfʋɛ kibaza kibe kelela iwledʋ kɛkʋ wani ta abiesu kayɔlɛ ni bʋala mɛ ibe mʋ ɔfia abenyua ɔfi kɔsiɛ kaba fusu ʋlʋvie ʋlʋvie afɔnaza nalʋli kɛbayɔ ɔfiɛ kayi kobenyua kenyua buala ɔboyɔ itsede yɔlukɛ nʋ ɛkʋnyua yɛli kɔtenyo ɔfidʋ akayila ɔbɔdʋ kɛ nayili kɛbe tsika yaka yanadi wani; yanʋ isɛ tɛsɛ yɔ ɔfi akala ayitsede layɛ dʋ kɛ nɛkʋɛli.